الا رجع بيا الزمان للوراء سيمانة غنرجع نستغل الوقت اللي ضيعت غنفيق بكري و غنستغل الوقت ديالي مزيان و غنصحح الاخطاء اللي درتها و غنوجد راسي و نستتمر فراسي و نراجع مزيان للدروس اللي كنت بغيت نوجدهم مزيان و غنستغل الوقت و نكون مع صحباتي اللي ماكنتش عطيتهم الوقت الكافي دبا غنعطيهوم و قت وغادي غستمتع معاهم اكثر